मेटलडिटेक्टर एक सुरक्षा करना बिजलीके उपकरण हे । जौनकि चुम्बकिय क्षेत्रमे रहिके चुम्बकिय धातु पता लगैना काम करता । मेटलडिटेक्टरके काम खास करके सुरक्षा जाँच करना, खजानाके खोजि करना, पुरातत्वके चिज पता लगैना । फ्याक्ट्रिमे बडा बडा चिज उठाइक तहिना काम करता । भारि भारि निर्माणके क्षेत्रमे काम करेक तहनि मेटलडिटेक्टर इलेक्ट्रोम्यागनिटिक इन्डकसन सिद्दान्तमे आधारित हे । जौनकि बहुत क्षेत्रमे बहु उपयोगि काम करता । खास करके यि बम बिस्फोटन क्षेत्रमे या बहुत से धातक चिज पता लगाइक तहना हमरे मेटलडिटेक्टरके प्रयोग करति काहिकि एक सुरक्षा प्रणाली है ।